Zaho zao isanandro mandany roe, tokotokony eo amy roe lera eo aho isaky mihina. Anaty herinandro zay, any amy folo efatry amby lera any zany laha atambatambatry.